Lo siva o ra ma lokomo ina tang ausik garwuat ta malopen malopen maralia o mas etik ma es ta paki masak ton otang marasin, weka tong marasin, weka tong panadol ata siva arika malai to ausik ri kalapang ina soka tang tapega ra kulpa tang ta pagak ina tapega ra kalapang ina soko vitang pagila lak man liak pagila dis nama nas ita liang poiat o palmet ta liang ta pap in pega tuogi kalapang ina soko ta bedsit ko koko kopakamus soko ta liang langta liang i manas pana manas aro wosakai nos tuagil lo langtan otang dis la malang dis kape lo tang liang manas kulpagi tuagi palmet amus ta liang kokopakamus tang manas angi. Lak otang mosonga lak kai lo mosonge na tang nuk manas itang otang lo angasgasik ina lak lo gun gisgis kokopa akamus nang gunua gisgis gavan ta bedsit nuk po ta laman tuagil lo bucket o nuk su, su akamus toi a pan lo maloken wogi rolong nasnasam mai aro ata ken sok ina kati ata na lak lo ausik o mus marasin o gawek a kam matan gun nu manmarai marasin inu sto wa kalapang ina salim panadol puke inum na angasgasik akaliak nu so kati a liak atmot malopen ipanang tom tomian uru van na vana ting pana pakak ina tapega o tang tangina otang apusina ting ta pap ina tapega tam bali kunvana tapega. No soko pute lavan e namanas ta liang tuagi tangotan tapega ta bali pagapin tapega bali lo laman gun ta liang ik panamanas aro tuagilan ta dis tapega pagap ina tapega bali talamani boil muna sua ta liang tuak ila boil la laman enuk kokopakamus at a panatang otang bedsit pina o ta bedsit ina manas ta gisgis isiak gisgis pa man panang leu leu leu leu gawas igia sakang e nu a su ota akul ingana okpe nginisi na mai lawek a utal i pokamus e nuk ang si a kati ata katu gun atang ula wokpana chek a kati alak lo ausik sok marasin tongina otang put na gara otongina lak kaiak panake lalak la leu a parik malopen. Soksok puk laman boil boil ta laman tikivai rongtan dis la buk tuakgari lo ta tuak gira akat ta dis lasusui lasusui lasusui lasusui inang inang inang inang nu samita kol tina ti pana malmal kuk aro ne nuk kail gawan la lak alak galak pata saip a saip pana taul noksa minang lamanis siman otang sagan ro gala tianaga oka ra ga saip gas ngias si mol niasang ina popo o tanginiak lo lakak nana lak kaiak baplo labu nukan stim o na boil la manmanas alu nuk sup pana sup pana lo manmanas e soko wan ti malopen ne nukan kati ata nu ma rause komu taneng alak lo liak na popo sop laman ina boile elas las su ta laklak boile boil ta laman manas aro nuk sokop laman manmanakuk kivi kival ta manmanas ako ta dis nuk kailak ta lakalak otang nuk minang susui. Nuk las susu inang inang takulas na iang malmalak aro takulas na ia kolina malmalakuk e nuk kaile, kail ta laklak inang laklak apalang ta otang laman akong inang taka lu pe ta manmanas alu nu pe bogi al patatwai la malmalakuk nuk wai ta laman lo manas lak liak enuk lakasu ta lak lak pana lakasu ta laklak pana tari ta malopen nugi ruini ta laklak panu gi nasnasam aro nus maspok kaile gima lo ausik nu gi sok marasin o nuk ken pomra ta ngak lo leu nu po suk marasin tari e ia sinuk gun arik nasnasam ai aso nuk lasusu ari pana laman manas nuk kai pana marasin ak ekeng lak la toi pana marasin gin ewe gi matai tapung ana malopen pokamus akapen malope ating lo bapo lovu gula malope epanang tom kong ga bagarap atuman otang nuk mas gime pana tapega, pakap ina tapega o pakap ina otang liman kiot nuk. Kote kote kote tang na kaian, tang ri pusine pana so ngi ngan na polama kami tana salane enuk palai nuk tuagila tang sosopen ota ketel sop laman ro ta ketel nuk tuagi nuk boilim boilim boilim ga boil aro nuk soko ta tadis kapa piti wara la pata kas sokop laman ronge tival ta laman nang, tival ta laman ta ketel atua ok sokina o sata kena atabu bedsit labu nuk kukuk, kukuk akamus enuk so nuk rolana nuk aius alak asang, aius alak asang nak sokotan otang inang inang nua gisgis nosolita lamani pana malmalak ki paro e nuk kot ta wani pa kenan guan ta kenan nugu sinuk, sinuk inang inang ta gisgis ga inang inang ga sangang lo kulatim e nu a su nu sop laman ata manakuk tiura ni tangan manmans sang. A laman gia ga manas agaliak e nu asu, su su akamus taga siase su akamus a nua sinuk pana ta otang ta lamanang inang inang gia sini sokam ro pana tim pakamus lava malopen lava igi inung enu gai aigot aro atang nuk lak tomta buk atang nu gima atong lo ausik tana nuk sok marasin atong, marasin nuk sainim mam ta marasin aneng nuk malopen pokamus rigi inong ina tang, tangina wokno no siva manang gura lokongo itang tiva ina sok angasgasik, soko marasin e poga tiga wokang nu kalapang ina stim o na su pana limam manas pata sinuk lo ias nuk sinuk lo ias ni no malopen wewakanap otang e ta malopen woge aipus san amo sokup laman a walang sinuk soksok laman manas e sup pana boile ta laman na su o sinuk etang liang lo ngata e stim pana tuagi lo laman manas otang tapega tang paking bali.